هلا، والله، أنا أبو أنس. كيف حالك، طميني عنك؟ حبيت أقولك إني قررت أطلع نتغدى سوى اليوم، إذا عندك وقت. نتقابل في المطعم اللي نحبه عند الساعة واحدة. خلك على بالي، وعلمني إذا يناسبك. في أمان الله.